Itie unim ọkuk edi Itie emi mm’owu <hesitation> adade se mmo anwañade nte okuk, kied edi odo ekenin, siak e ke nte arimbud etiede Idaha emi mekeme ndibo ufen ama ama ayak ọkuk odo unim k’fõk eno edimen anam ah ubo ufen mfo odo umun akpri ọkuk odo ọdukde fin ubọk afo enen aka itie umin ọkuk ekenim. Ke eside efep ọkuk nko me ñwedemi mm’owu enyened, ediwak owu ada mme ñwed emi mmo minyemke esip mmo k’ubọk ekenim kitie unim ọkuk oro koro enye edi Itie unim mkpo Idihe di Idem ọkuk Ikpoñ emi edide Ini emi ofo ọnyuñ enyemde mkpo odo afo aka eke esi, mm’owu nko emi enamde mbubehe emi enuyenede akpri ọkuk, ọkuk mmo mikemke eka Itie unin ọkuk oro ekebo ọkuk eda esin ke mbubehe odo Inam mmo ekpe udiri mkpri mkpri enyuñ emen okuk odo nko mkpri mkpri eke sana eyak, Itie unim ọkuk edi odo and nte mm’owu asañade anam mkpo k’itie <hesitation> unim ọkuk edi odo <laughs> edi odo.